Aleoko lavitra mijery fampisehoana toy izay mijery lalao ara-panatanjahantena satria izaho tsy dia tia <hesitation> mijery <hesitation> manaraka fanatanjahantena fa aleoko ary an <hesitation> mihaino hira, mandihy an sy ohatra izany. Ny-ireny zavatra atao mandritra ana fampisehoana ireny.